एक कुकूर दगड़ि कई तरह कि समस्याएं ए सकदिन। जन कुकुरों ते दांतों की बीमारि भौत ज्यादा व्हंदि। दांतों मां सड़न व्हे जंदि तूंका, तूंते मसूड़ों कि दिक्कत व्हे जंदि। त यो दांतों मां सड़न अर मसूड़ों कि ज्वो दिक्कत व्हंदि, यो कुकुरो स्वास्थ्य ते सबसे ज्यादा जरूरि व्हंद। त नियमित रूप से कुकुरों का दांतों की देखभाल जरूर कन चेंदि। येका अलावा कुकूर ते कनूड़ मां संक्रमण भी व्हंद। येका अलावा कुछ कुकूर मोटापा से भी परेशान रौंदन। यि समस्या व्हदिन हर कुकूर मां लगभग।